Túnáikó veló hí án rimchóng tihí. Ká iní kan munasá, léiká zéló yá na tsá iní kan xóak de bóya. Xóak de bóya ba iní kéni. Nakí na iní kan ne chéni rim, kan rimchóng chinun yá. Rimchóng na hí ne yé txalo bóra. Angé ka txaták iní kan rilúbe te bói. Fenle txaták án omín kan ní hádam na kan ne itéi na tóren. Kan rilúba yán bóina omló na tóren. Rimchóng hí kan ne itóra ne. Ní lótsá nakí na kan tán bóina siam dóná. Bóina siamuná kan xóak a bóya ngá. Bóina zóba yán títúr na kan txaláu ngá. Kan dúdún kan téi ngá. Tél kan téi txét ngá. Ní kan om tóntéi dang lambok ne dóná. Ká van hé téi ngá hí omló na tóren. Fenle txaták án om téi na tóren. Rimchóng hí. Rimchóntóntéi hí kan ne itóra ne. Ní lótsá án txaták án kan rilúba a dón lam téi lótsá nakí na. Keiní hé kovélá héd kan om téi bók dóná van yá. Kan nú lepá te bígin. Kan nú lepá te hí. An rilúba há na hí. Néi na sá. Kan nú lepá Rimchóntóntéi hí ásá án dám réi bók dóná van hé. He kovélá án án om dúdóná van ákíná án bók rólvát ángá. Keiní nú lepá bówin kan omsá na keiná keiní. Tepo kan rilúba há na Rimchóntóntéi hí án ákíná keiní bók án bók rólvát dóná ne.